Commenti appu nau candu m'asi preguntau prima, in su tempu liberu a mimma prascidi fai meda cosasa. Chi non si fu cumprendiu, a mimma prasci meda pappa. Duncasa ua de is cosasa chi mi prasci fai candu seu in su tempu liberu esti bessi po pappai a su ristoranti. Mi praghi meda a pappai is primusu, is segundusu, sa pasta, sa pezza, su pischi ma su drucchi a su propriu. <hesitation> U'attra cosa ca mi prasci meda meda fai è viaggiai po biri <hesitation> biddasa e logusu nousu. Mi praghidi imparai cosasa noasa e mi praghidi a su propriu biri <hesitation> sa genti e ascuttai sa limba, pappai is prattusu de is attra iddasa. <hesitation> Mi praghi meda fai sport in su tempu liberu, sport po a mimma e sport a su propriu candu fazzu. De is camminadasa meda meda longasa in montagna. Mi praghidi andai a sciai, mi praghidi sa ni, <hesitation> mi praghidi legghi u libru <hesitation> a su propriu, u attra cosa ca mi prasci fai è passai su tempu in dommu assou, ascuttendi musica me a su propriu mi prasci meda non fai nudda, duncasa aparrai <hesitation> in su divau o in su lettu a fai su mandroi cummenti si narada in Sardigna. <hesitation> Penzu ca <hesitation> po nosu essi meda importanti teidi, tei de tempu liberu po fai callincua cosa ca si prascidi a patti su trabballu, poitta penzu ca <hesitation> tei de tempusu de dedicai a sa cosa ca si prascinti <hesitation> esti po nosu u momentu de, de paghi ca deppi d'essi tentu po dognunu de nosu.